في مدينتي المبلغ اللي احتاجه شخص اللطعام في الاسبوع بحدود الخمسين دولار. وشهريا حوالي ميتين دولار. لكن الناس اهنا يعني اجورهم اقل من هالمبلغ بكثير. فبالتالي يقتصدون في مصاريفهم ويعني بالكاد يصرفون حوالي مئة اومئة وخمسين دولار تقريبا على الطعام في الشهر